Bwokuba no- no'yongya ahantu nokosesa ebintu bingi kurugira nka kwokwiragula. Ahandi no'kanga agubiire munno no'kosesaho ebyokweyonjaho ebija kukoraki, kuyamba kwezaaho bwangu bwangu baitu bwokutandiika nabiino ebyabuliikiro ebitaali <hesitation> ebita ebitalumu e bongeiremu okucheiza bwangu noikanga omazireho obwiire. Hati bwo'kuba noyonja, oyina kukozesa ebintu bingi, ahandi noija kwesanga no'wetaaga nka jiiki nke jjo, notaaga nka omo, amaizi, amaiizi go no'getaaga, ebyokusumuuza, ebyokukuuta byona ne'kirugiira, nairagura hata.